टेक्नोलॉजींन अमका खूप तऱ्हेन मदत केला। आता टेक्नोलॉजी माणसांचें नात्यांक कशो। आकार दिला येच्यार मी चड काय सांगुंक। शकणार पण एक म्हंजे मोबाईल फोन मोबाईल। फोन खातीर लंब रावपी लोक सुझा आपल्या बायल। भुर्क्यां आय बापयूं सगळ्या वांगड सधि बोलपी आणि। यात करना खातीर नातो एकदम घट्ट आणि असलो। तसाच उर्ता आणि कडेलेच दर्ररी नात्यांक येयणात।